Misy akôho tegna mahe tompy, surtout akoho le miady regny matetiky agnatign'ny tagnana mintsy i tômpony i maname hanigny zareo, ary na batibataign'ny tompony igny na atao magn'kôry tsy mila asigna tady fa magnaraka fôgna, to de tsy mihôla zegny akôho i e fa misy akôho tsy mahe tompony feky ary tsy haigny na i tompony miasa loha amin'azy na izy tsy voakarakara f'le matetiky mitsapapaka be andragno regny, fa <hesitation> ny akôho tegna matetiky mahe tompony akôho le miady regny, akoho koko.